Bununuk inja amimi matafé; néni utook bununuk nuŋa galamé uték min ukambo ésoho, bujuhé mat bubuk nang min bu warmé bubuk; néni bucé bo bébéhéén utooj wawu; bucé may bbuting mais bat buju bujak, wala néni apoñut maal mutiŋool mat Muju mupooñ wala mutiñolmat asuum. Yo écimé bununuk nak ami matafé.